E de liso ɗo ɓiɓɓe leɗɗe latiɗe e ɗen yamaɗum capputu nuhi e tawa nder caɓɓullahi e tawa nder, konkonahi e tawa nder, dukkuhi e tawa nder, nelbi e tawa nder, ganaje e tawa nder, e wodi nenyeru e tawa nder, mangoro e tawa nder, ogede e tawa nder, e tawa nder wagumihi kadin.